نختار اني نكون فنان مشهور علخاطر الفنان عندو برشا قدرة على انو يأثر ملعباد انو يعطيهم الالهام و تاثير متاعو يكون على وقت طويل معناها مش كيما الرياضي مشهور يتشهر بعديكا يتنسا معناها الفنانين يعبرو عل مشاعر عل افكار يبدعو و يشاركو العباد في تجاربهم و تنجم تتعلم منهم و تنجم تتلهم منهم